الغرض من الستاير- زينة البيت و <hesitation> بتحمي <hesitation> الأتربة وبتحمي الشمس وبتحجيب الضوء برضو بتدي منظر للبيت دي أكتر حاجة يعني محببة لينا بالنسبة لينا يعني